ସାଧରନ ସୂପ ମନେ ମତର ସୂପ ହୈଯୀ ଏକ ଲୌକା କେଲୋଦେ ଏକ ଡିଂପଽ ଛଡ ସୂପ ହୈ। ମତର ଅଗର ସିଜାଓ ଥା କ୍ଯୁଗି ମତ୍ରା ଭଓଷ୍ଯ ତକ ଜହେଗା ଲାପଡା। ମତ୍ରା ବନଡେ ମତର ଚାଟ ମସଲା ପକଏଗୀ ଆପକା ଯହ ହୈ ଅଉପନା।